जो कंप्यूटर हाँ से अमरे काफी मदद करा। अमे तेतु लाई कुछ भी चीज कर साकु। अमे तेतु लाई किछ भी क निपटाये साकु स्या भा ऑफिस का हो चाइ स्कूल का।